أنا في العادة ما بستمع لنوع واحد من الموسيقى بحب التنوع والاختلاف، الموسيقى الكلاسيكة بسمعها لما بكون بدي چو من الهدوء ، الموسيقى العصرية الحديثة بسمعها لما بكون بحالة من النشاط وحالة من بدي نسمع شي يحفزني، ف أنا ماعندي نوع محدد بسمع أي نوع من الموسيقى إذا كانت بتعچب اذني وبتعچبني نفسيا.